<hesitation> Kolontsaina any Russie koa zao resaky tena ahaiza an'i Russie resaky <hesitation> fa- firesaky nationalisme, <hesitation> patriotisme an, fitiava-tanindraza iha aloha zany, de eo koa resaky investissement am' resaky <hesitation> militaire avao koa tena ahaiza azy, <hesitation> tia aly koa i, tia guerre, ty fitia- fitiava-tanindraza koa zany gn'anazy de resaky communisme zany moa tamin'ny tantara taloha tagny.